Aku paling ngoeng ato- ata di'an pelihara acu. Danong aku manga acu ngasang'n acu bintang. Acu jaga mbaru dami biasa kole kut jaga one mbaru boto manga ata tako, eme toe kut jaga mbaru kut boto manga lawo boto hang dea. Bintang bintang ho'o dami danong kole hia ngoeng keta gega one labar one mbaru, mburuk one biling mbaru. Ami biasa eme kole sekola gega cama agu bintang, labar one mbaru one teras. Bintang ho kole hia ngoeng keta hang toko manuk, ngoeng keta hia hang toko manuk. Manuk kampong eme toe manuk pedaging, aku kole manga pelihara meong. Meong ho ngasang'n tomi. Hia kole senang kole labar agu hami Kut jaga boto biasa'n hia kaeng one <hesitation> peti woja kut boto hang woja le lawo. Naung ga inda jaga'n jaga boto hang woja dami, jadi'n ga woja dami toe ma hang le lawo ali manga naung. Naung ho di'a keta tomi ho hia kole ngoeng daat hia hang ikang, hang toko ikang hia ngoeng keta eme manga sisa toko ikang ngoeng keta le tomi hang toko ikang sampe habis hang ik- ikang toko ikang hitu. Hi tomi ho kole ngoeng keta <hesitation> labar labar agu ami one teras mbaru one biring mbaru. Hia kole <hesitation> jaga mbaru dami.